हमेन अभी तकला जहाजमे ना रहली चहरल की माने एमकी के गढीमाई मे गेली न त गढीमाई के पोखरवा मेन जहाजो सब आलहै की त हमरा ना थाह रहल। अगाडि त ना रहलै जहाज सब त हमर मौसी कथी कहैता चलन हौ पोखरवा मे जाएके हमनी के सब जना जे घुमले उमले आएके मन्दिर वा के पोखरवा ने त हमनी के कहली ठिक हौ चलनत। त हमनी के गेलीन त उमेत जहाज देख केन हमैकेन सफाहोसे गायेब होगेल की कसै इमे जहाज आगेलै आ एतना न भिड उबाला चलैत रहलै एतना न भिड चलैत रहलै त हमनी यो के कहली जे हमनी योके करम। त हमर मौसी कथी कहैता ह चल सब जना करे त हम कहली ना हमरा डर लगैत हौ हम ना जबौ त कथी कहैत हौ। हमर मौसी कथी के डर है चलन जे हमनी के बारीयौ न त हम कहली ना हम ना जबौ त हमर मौसी कहलख चल चल खुब कहलखन त हम चल गेली की । तब जाके न हमनी के न पाल सफा डेढ घन्टा बाद अलख त डेढ घन्टा बाद अलख न त उहो सब जना केन डेढ डेढ सय लेलै की । उमे चढायला त हमनी के सब जना चहर गेली तब जाके न घुमलौ उहो थाहौ चार हाली की पाँच हाली पोखराबा केन घुमैबे कलै गोल गोल घुमा देलैकी। लेआके उतार देलैकी ओतने मे सबसे न डेढ डेढ सय लैत रहलै एतना न हम कहली येदादा छी आ घुरमीयो लागेल रहल आ किछो न किछो। एउटो न बुझलै ह हम उमे हम घुमली चाहे किछो ओहीसे न हमरा न अब न जहाज ओज मेन चढेके ना मन करैए काहे सेन खाली फोकटीया पैसा जियान होइसै आउरो कुछोन खाली पैसा सब जियान होतौ।